Kimmähe võtnuq ma väega pall'o vett ja süvväq üteh ja opnuq loodsikuga väega väega häste sõitma. Nii häste, et ma lausa tiiä, et ma saa taaga nakkama. Ma pelänüq iks, aga ku ommaq vajalikuq as'aq üteh, olnuq kõik häste.